फिलीपींस की पाक शैली एशियाई और पैसिफिक द्वीपों के विविध सांस्कृतिक अभ का एक मिश्रण होत है। जी में स्पैनिश अमेरिका और चीनी के अन्य एशियाई देशों से प्रभाव शामिल होत है। पाक शैली अपने स्वादों की विविधता पकाने के अधिक द्वितीय तरीके वा ताजगी लाने के लिए जानी जात है। इसके प्रमुख व्यंजन होत हैं अथवा लेचॉन, सिंगीनन करी, करी लूम्पिया, पँचिलपालेबुक हुकोपाई हेलो हेलो। इनमें मिठे व्यंजनों में ओर पेय पदार्थ में आऊत है। लो हेलो बुकुपाई उबोष टीमो त्योहारों जैसे क्रिसमस ईस्टर वा स्थाई त्योहारों में विशेष व्यंजन बनाए जात हैं। और फिलीपींस परिवारों में खाना पकाने के एक सांस्कृतिक अनुभव मानो जात है। जिसमें परिवार के सभी सदस्य भाग ले करत हैं। कई बार विशेषत अवसरों पर जैसे जन्मदिन या शादी के मौके पर विशेष और महंगी सामग्री जैसे कि लाचौन बनाओ जात हैं।